A sta dumanna nun pozzu rispunniri ma siccomu l'haiu a fari pi forza vi dicu sulu chi di la Cina nun sacciu nenti ma canusciu cinisi chi nta la me città travagghianu e pacanu li tassi e vinninu puru cosi mircati chi spissu ni tornanu utili accattannuli cu dui picciuli. La Cina la canusciu pi mezzu di li cinisi di la me città.